Tembiu tƚva sopa jengatu kavi reve yau vaerava ipuere yamboyea jaeko ipuere guaka iñaka ndie ipuere vaera yaitƚvi pƚpe jevae ani mbaetƚ yae iru mbae mbae reta ndie ipuere uru ani mbaetƚyae oyea ñanaro ururupia ndie ipuere vaera jengatu kavi